So mi nani goɗɗo inni kalimaawa boredom, ko wiyeete "Hirsugo" e Fulfulde wonde jemma sa'i ko yofi rewɓe am, kamɓe ɗiɗi e yanndere wore waraata dow hore am. Haa mi yiɗa mi nana welo, ngam wala nyiri so jemma waɗi.